Sako ma sera keng kei sera asu kori metu talebe satu minggu perlu ko mekase teila karna sako talus so mekange sumera rw darah tinggi ka apa ko ma saki karna weta si pa asu sti <noise> lebe lebe ko ma ko pei kila sopi ado lebe mo baku makang sae jadi saus mu banya ko me sesera satu minggu rw kome kasane sam penting si daging mekase tele tea berani kowe hari hari daging si rw ko ma kuo pe kasih <hesitation> gampang ba saki jadi pu usahakan itu kome kea sate karna pengalaman ku keng mako kei sake meka ampit sako ma tola tola rw ko repet me saki karna si pasu weta si rw to jadi ko musti mo oki tela yah si peilaan nea kwa si rw ti sa tuaah sia siwuk rintek jadi sakua meila ala si asu leangkali se mou pi jadi sako meila rw ke tuana sia oh si wuuk rintek sa tuana sa wia ni kei sako medo rw jadi sako meila moola si wuuk rintek si rw sia sa keim komila la asu leangkali se tou te se anu se teu meila jadi ya ko meila laan tuana se ketu tu wanaemo Adi sa kei maasara leangali koi mema so omaya do hari hari mea do rw karna ko sumera na teaken ko memang mo ngupi ngupi mo kan karna si meke dartingen kwa tear seti se talu so laker si lera karna ko ma akuo pe kei sopi wila kula saya sa kou berani ma kou teu nyei pou ku relas sako me sera karna ko paars masa hedok perlu kool sumara la taeken beso kwa meama meayang mengente supaya kwo logoan rumaran tumingkas taan sako sumera laker kumoo laker sako tumelu wiam bale tumekel lebe mou mesa akinteu nitu mesti pa logo sako peilaan masesera bia si rw ti ka apa si asu karna weta si pasu wi asu tiis pasu oh mewali iya wia la maa sopi si memang mo pasuk jadi ko musti mea maayang ki umah ko ma angko mengere ngere rinteh logo luar biasa ko sehat ten teu taasakori mo meaayang tumelu wiam bale karna kwa ki mo pusing kwa ti meluumo saki mo jadi laangkula sae sako meamak kemasera oma ko meaayang mengente mepeayang ori wori mesaki nteakan nen tuana moken kerne kori meayangela wong saki ya kou mengente lama sera Ayi lakula seam menger ngerer tea memasara lebe lebe lebe tu niwe nda adoh lebe repet taan mea don nitu ay laan nea laku ndei sapa sap <hesitation> maeba suami kuma saa loklek kim timekelu laas saki mou <hesitation> meka dartingan si tou yea memi rw <laughs> ewi mekan kwa etae laker se kaampit te kue tuan <hesitation> seri liwu kuran no sesera jadi minatea tea mearior pe saki sia laker lantaran se bage bage ni pengila ngilaan weta yah tuana terus yah mouli torang kasa mou kepaar nea teaken masera rw karn <hesitation> mahalong sera walina jadi mouli tokan wia acara rw jadi oama ye mangente masera se wia ni kei <hesitation> peilaak mola teamo taleus tea mengememete ya meka piratas sumara oh iyon tole ko tuana ya mo ukur taasakuri liu kuren bodok sandiri oh iyo noni yah <hesitation> tuana terus pangilang ngila kula ne sea tamakenen luar biasa kwa sa wian nikei si isera asu itu <noise> memang kuman situ pesta turi li sera asu ndi wangun ka apa ndei sedap maloola se teu si tu pesta se malo otela Oh rw ntiila mbeyan pa ape ya si turi li rw sea measeng sua makekan se teu sa wiane pesta ne tou dano yi jadi sa matoeki te mesti wean rw <hesitation> peloolan tela ne teu yah maasia menga pusing mo kelar teimeme te